आगी निभाइला हामी के कथी करेके परित आगी निभाएला त सबसे पहिले त हामी के अगर धोखा से कही आग लागेल त हामी के कथी करेके परी त पानी से पहिला निभाएकी चाहि पानी से निभासकै तारी औसने हो गेल चट्टी के बोरा धर्दिए त निभा जाइए औसने हो गेल कमर कमर् भी आगी बुझा जाइए सकयिता औसांख्य हो गेल जैसे कि अभिभी सरकारी पाइप होगेल या सरकारी धारा कह के भुझा जाइए लेकिन धोखा धाखी से लाग्ला पर बर्की आग लगाइए सरकारके जन दमकल रहिए बुझाइए। छोटा मोटा धोखा से आगी लागेल को वाला सब हमिङके पानी से बुझारी चाहे चट्टीके बोरा से राखे के परी चाहे असंख्य कमर कहेवाला एगो काप्रा रहगे उभी से राख्ला से कथ्री होइ त आगी बुझाई तरिका सबसे आगी बुझा सकैतारी इहे तरिका से हमिंग के आगी बुझाइसी ।